<hesitation> Pura purang jama mage allo tena biasa begadangna biasa jadi kebongna melonna mattantu maagku. Biasa <hesitation> limanjang biasa duanjang biasa <hesitation> apa <hesitation> pole sanganna, <hesitation> karua jang denantu lurus apalagi anu to makkullia biasa ke muani biasa mabegadang male kanu <hesitation> apatuh jaga sulanga to kemuani kemai biasa karna pittarrung biasa wanua. Tergantung to wanissengi benena. karna biasa jadi ke anu te kuannanan ke muane dena ku apa <hesitation> matangallo karena jarang mukian to. <hesitation> Majjaga sula tangallo mane biasa karena tebong tumama ale bongi lain-lain sistemai. <noise>